Gə na nyoN bola təmɔ gəm a lara bʊr, da tən ni mə bola woi alara bur wuni bola da mə gun nə begəni dagɔ mə nyim nə tikali daga ja bɨɨ woi ja bɨɨ a dani ja jele go sabara Dadiya Hill, nyimi fa gadamoyo ni maaji abenə mə maaji kwaamai benəmə fi mə bwe dadiya təmi daga dago sai bambam ni, bambam ni dagə mə maam gəla lantal məndi na yo gi amma wini, yo gɔ mə ma gəla lantalo fo daga dani mə ma gəla lantalo fii sai Gommbe a mugo gombe science secondary school dagə mə maa gəla lantal mi na taalɔ woi. Daga dago nəngo bamə naa nɔɔgo la. mə you gala a kufayi, dago jə jele go ECWA College kufayi, mə maa gəla lantal na langən bwagəno woi nəbo nɔɔli mi a two thousand and four. to two thousand and seven. Daga dago gəm nəngo kwaama jou jangəjil a mə gəmi a two eight nəngo ni gəla nə tarabai a two eight nə shu Tarabai nəngo nən ta maaji kwaama woi da dalili maaji kwaama ni mə tai. Da tən ni mə bolai n kɔ kam jɨtəna lara kʊwo kam al adu nəbi ja jyemi. ja jəla nən ja maalai a təmji no gəm yau n ku lala ji a lara n kulala kam nəbi. n kulalla kam ji jatəmo n kulalakam maaji təno n kulala jatəm kəka nəbi. n kuwo ji woi nəbni mə kolala a mugo duniya gi ja lara. bur kuma dani mə kulala a mugo duniyai a lara bur. amma datan ni mə swile n jelala mun a tikaimə you la woi nam bula da təgi kai mana mə yila mə yɔyɔ təno kwang kwang, gə nanyo na win dani da bɨɨ woi duk dani mə bewoi mə swile yila you wo wato a dadiya sabara. dago ja ɓɨɨ woi gə na nyo bwang tən nai. dani mə you mə maaji gə le woi dani ja yaiwo gən maa maaji woi to gə na mugo nelmi gəm mi mə swi lle bə dago kamar dani mə bewo kanki da jale gadamayo bambam Balanga L G A Gombe state nebni bamə nyaji ja swiile mə ma mə swijile, we bwi. domin ja swi kel kwamaile. Ja swi kuma jatəm kəka kel kwaamai le ji swi yim kwamigən ne jə nəbo dani da yim da lam bei mu nyuwa nyuwa lə ko mu fabiko mu bwe lɔi ko mu na fe nan be fi sai ja yen kangɔ yo yo sai da nyuwa bəlatəm muno sai ya yen kango yo yo sai yi təji sai nyuwa ləmajino gə na nyo dani mə be woi joul ni duwai mə bewoi n nyuwa bəlatəm nyuwa fʊlo təm nəl ləmanəbni bamə nyaji bə yi yim jan ne nəbɔ ji nə ma maaji kwaamaile nəbo ji domin gə na nyo ja bwantən maaji kwaamai lle da ma bəlatəmle jəbo maaji go mə malaija tikaile kɛligo wuni tikale ti nə kwan ni gə nanyo datəni mə bwantən woi ma maaji kwaama le woi duk danimə you woi ja tikaile mə yɔ maaji kwaama woi n gə adago gəm dago ji jau go Lau dago mə yo maaji kwaamai adgi n kuwo mamo nu sabe nu mamo a ma maaji jəbo kamnəb don se ja ko gul miyau ko nwalami ko betəlɔmi gə nyo da ti naməndi gwanga gwanga Bəla Kwaamagəm kowa ne jəl ja maa juni ja malaisəja nya dani mə yalalei ja nyaboja maa da kɛmə nɔ ja nyaibo ja maa da wuni ja taile kilani. ja nyaibo, ja maa dani kalmi dun ne gən sajim nɔɔli ja nyaibo. ja ma kaa ju alara seji kaldun mi ja nyabo ju baja mani nə nən guli, ju a yila ma mi ja nibo, ja danyi nən. joul mi nu a dago, ju baja mami lai joulo mə bələ dago lai bwalami nəbəl ja ywaibo kɛmən bwala har ja ma juni ja male n yalai n ti nami yoyo mishi mə yala le nən garaje mə juni ji malai ba kɛmən bane mishi mə gʊle nə gul ja ma har da tʊn kaaqm gə baja nyai alɔja sai nə kilan kawai shi ja nya jə kal dʊn miyau kambi yaja murka dulji nɔya jadəg ja swil betəlɔ ji baja kʊbəl kan ladi go gə ja swiibo nəngɔ mən maaji kwaamai abenə mə fima kena mə suwa gə wei Maale tan nya maa sen suwa kelko ma ka juni səji kal dʊn mi nən a daa maji mə yimmi nə nyiye mi chik ja ma jə jinɔ nəngo nəbo dʊʊmo ba ja babaji gɔ jʊni ja malai a bumbo agə na nyi kel ni jə ma jʊni a bwila jen nəngo mɔ mʊ bwe jwalle mmɔkwaamai bəm nəlmʊnɔ tagəm joul. mʊnɔ gə nanyɔ nəbni ja dai anja mani danəngən ana mi tibɔ nai nan yala wo a dago amma kwaama tikai n jel wo kwami gən bame mamaji kwaamai le gə nyo dani mə bola le wo mə ma maaji kwaamai le akwaitəni. bwilalei namʊ. tim a kel kwaamai mu suwa bɨlaənkel lai kaam nəbɔ mishi ji jəlale jəbo mo domin mʊ suwa ji bɨlənkel le gə na nyo akwai nəbni yamə nya ji a maaji nəbni nə ma maaji kwaama lai nabkɛlam na məa amma kami a yai a kəka kawai don we nəbo swi maji mi le la danimə you woi dani mə ma maaji gal yam ʊ tata jatəm kəka kaw0i lan ma maaji jatəm kəka go bele kaam fatəm maaji ja nyuwa bo ləma Kwaama yadda ya aje kowa mishi bə yəlam le. da kini kowa də yadda gə ma maaji gənɔ lai akwai ka nə kela wo yadda har a shuwai ka kel akɔmi na gɔ mə bəla kwaama gəmmi mə bəla kan kwaamai be kwaama ma maaji nə bali ni tunda gə suwalai kaam kelle har gə gʊmi kwaama lai. gə shen kʊwɔ, nən mən we mə kʊwo lai mə kuwɔ kuwɔ kwaama, kwaama she tikai, da mə bəla gən jəbɔ kwaamai nə kɛla kwaama le mə kwaama də mɔgɔ nəlgə nɔ ma maaji wɔ məndi kam N təlam fəlen tʊwɔl gə maami to da kwaama ya də mʊgɔ nəlgənɔ lei nənga la ka di wini a jei a mʊgɔ kan ladi jinɔ gəmi nənga you nə mə gə yan maa yan shuwa kel fʊlʊn kwaamai woda mə. yɔ wɔi nəngo gɔ gə dama le gə sa kələm a dagə mi jʊni gə ma mi ga bʊmbɔ. nəngɔ məɔ məndi kwel kɛləm kɛləmi domin tun juni mʊ mami joul gɔ lokaci mə tanba nəl kwel kɛləm nən mə ta kwaama məndi mə nʊmɔ jou janga jil a maaji ni N we mə maa mʊni mə mamunbɔ ka jil. Maaji kwaa mai mə maaLei nəbə nyuwa Ləma gəLe mə maa maaji gəLei n d <hesitation> i mU yai. Ya kəga mU suwa Lai kaam katɨnne mU n kuwo n dəg ja dəgɨ ja ja tingɨ FəLena daaLenɨ gəm tə yan nyUwa galanwo, n dəg ja maamɨ <hesitation> ja maa mɨ joni yolo mə yəm mi nə nyiyomɨ səg ma mə ndɨ n kəLəm mun kəLamɨ, mɨ mənə kaa kom təm a juni gəm mUmaamɨ. Nəngə gə gə bukang a tena su gənyai <hesitation> mə suwa gən kELnɨ kəng kə təgən gə nya fULotəm nəL gə gə saa Le wUni gə nyai Lei, gə gə nya gə kELai, kəLam təm, nəngə mə ka ya ga komLe duL gəno, daani məbALei, woi atenasu, kaam daa gə mə yU nəbo kaam nəbnɨ wo wunɨ jəɨɨkaɨLenA kaɨɨntnnɨ wonɨ nɨ kwaam bUtoLei tə yammaa maa jinɨLei kaa n wo mə murka duL mi mə tə bə jɨ, jeLe a wunɨ nasanatɨn dUL mi mə tə bə jɨ jeLe a wunɨ nasatɨn jəmaa- jə maa maaji Le təbə jɨ jə tikanənnə nə kaam mELaLɨ tin wUni bə tɨka nəbəLe nən tə ji mə mbu kanga nəbgə gəm nəb ninə nya kaLe nəbəji woi, wu ka bənnema ba maa maaji kwaamaiLe bənəji. Gə nanyo, daa gə mə bolawoɨ a Lada asu kwaan gən bə Jos, bə kaduna, <hesitation> yobe <hesitation> kano daa tənɨ m boLa boLaɨ wo m bukanga tena su təbə daa tɨnɨ mə yU woi, junɨ mə meLawoi.